Efatra akeo karazana ranon-draha hanadiovana ampesaiko isanandro, mampiasa sur'eau zaho anadiovako rano, mampiasa liquide vaisselle zaho amina lasiety, mampiasa liquide lav- vitre zaho, de mampiasa eaux de javel amina lamba.